जापान जो देख ए। तिके इतिहास का भूत जयदा महुतव ए। जो तैके पुराने पुराने ए बी ए इतिहास। तिनुक जापान देश जायदा महतव दाओ।